Niŋ i ye pereego fo daa woo daa, i se a loŋ, neŋo be a la le wo le be melundiŋ, kuŋo be a la wo le be santo. Donku niŋ. i ye a busa doroŋ kuŋo wo ka meseyaa a kaŋ wo le ka a dundi konoto. <hesitation> senboo miŋ ka naanaŋ kuwo kaŋ wo le ka ňiŋ doo dundi kuŋ